Heban injua vakiuman, joina nga hard lady, koha do kapet, se lum bosta lum buwabia warawum, lum moina lum ita saltepat.